إثنين وستون استقلال الجزائر، كان الناس في سعاده غامره وكانت النساء يرقصن في الشوارع وكان الجميع سعداء للغايه، وكان ذلك تاريخيًا، وكنت في حالة هستيريه من السعاده، لقد كانت النشوة الحقيقيه، النشوه الجماعيه كنت أرغب في تجربة ذلك.